Injúsi injon, bañaan jooţëme bëros, këëncët pënko dí bëreŋ këënjúsaran cíwun pënjúsi pëënjon ngun. Ndank bëros mëëndeela mbá, cíwun bëros ndank, cíwun mëëdeela këënjúsaran. Mëënde uloŋ ko uwí mëëwín oko ndolaníiţ fok këënjúsëran bëros ndank. Má ucak ajoon cí pënjúsi këëncët këëncët pëënko dí bëreŋ këënjúsaran ţí bí.